Benamo au tu ofsaid sit nai atanuto au bas ia stopto neganai ofsaid na a varigisito benamo ama raka rigoto basi murina lekena na a a iagoto a raka iagoto dabara na vanagia gana nuganai tu asi ma au aroriba agitaiato tu faka au tu kau kaurigu tu asi agitaiato korana mo basin a ekouato benamo mo kaurigu lekenana mo anuabada lekenana tu motuka ta e iagomato goi motuka varigu be au guruna asi a segagiato be au mo basin a ekouguto be au mataborutu faka be aroribagu a gitaiato faka nai benamo a kirato mai tu kaurigu maki lorinai banagi be korana asi motuka gururi bene au a ragarosito motu mo- motuka e ragasito tu vaga dia managa kavinagi korikori benamo au tu matagu mo a nuguato korana au matagu a gunuato benamo au tu a ribato au tub a mase. Nuganai tu au matagu akeuato neganai au tum o motuka bonet na tugunai au goiragu tum o winscrin e goiraiato benamo au be gura lakaguni atato benamo monana a danu to benamo saidina na a keto iagoto benamo mo motuka tu E ragato au tum o koltai benamo ave lau gagau gagauto benamo a varigisto nugagu farevagito be a varigisto a iagoto mo bas stop ai a tanutagotogoi nuganai vavine ta e gabato oo mero ta bege bamfaia mero ta bege bamfaia benamo tarimarima ge iagomato neganai au tu loriguai numa tarimari gi iagomato benamo au kakagu vavinena emili na e goriagoguto numa gana e- evaga fou- a a fouto e lamoguto benamo ekirato goi tu boinani osifere gana be gori iagomuni. Osifere gana e gori iagoguto neganai dokta na ge seke ge sekegu neganai ge kirato mai mero tu mero gwadana korana gia motuka na be bamfaia senagina gia turigana mabarana vinuba senagi maitu kefina mo bege vevoka dainai muramura mogo ga toreni benamo mai mero tu ma o go- gori genogoiani. E gori genogoiguto numa gana numa tarimari geve danagito neganai e kirato mai mero tu turigana mabarana lorinai mai manuga misi misiri mogo be neks dei kekei a iagoto skul ticha kekei a kira varaiato ticha na e kirato benamo goitu wan wiki ta logo bono iagaragi korana gemu ripot a gitaiani goi tu maitu ka bamp be bono iago numai logo bono tanu. Monai a genogoito benamo wan wik numai mo atanuto mu kota ge namoto monai vau au sikuri a iagoto dainai benamo mo garo kekei tu asi a tugarekwaiani gegu laki garona bere asigina au ini toma toma asi bara guruga guruga au tu bara mase fitoga au asi bara vegarago bona logo futuagu be au asi garagogu asi natugu bara mase benamo au tu asima gene kiragitagogu benamo maigesina bara vada asi varigu mm- mu mai taim benamo barau a tanikiu viniani tum o negai a magurito dainai toma ma natugu ma garagogu toma mai a guruga gurugani mai foun nuganai.